في وقت فراغي بحب أقرأ كتب أشوف أفلام وثائقية كمان أحب أخرج من الأصدقاء أمارس الرياضة أحيانا أحب أتعلم مهارات جديدة متل- متل الطهي <hesitation> الرسم <hesitation> أحب أسوي أي شئ في وقت فراغي أحب أتعلم أي شئ في وأت فراغ أحب القراءة.